x̱iꞌk nak giedz c̲h̲ak nal na tiemb c̲h̲ak nalc̲h̲o nter mëꞌ c̲h̲eꞌn c̲h̲uslo nal c̲h̲ak xdib nal axta ted dis sep disiembr, enero bi c̲h̲ak nal fobrer lëꞌ neꞌy c̲h̲uslokala yor idib lad tijuana or c̲h̲eꞌn na nak tiemb gia ga, zu giac̲h̲o ga luna idib navidad idib pe c̲h̲ak nalc̲h̲oxe xiab gieg xiab c̲h̲ak nal xinga lo nakga mëꞌ setiembr tiemb gia nak tiemb c̲h̲eꞌn yuná saꞌnde neꞌg nak tiemb bidz saꞌn ga nak tiemb gia zaꞌ x̱iꞌk nak idib gikxen, idib xtat idib pur neꞌyc̲h̲ola c̲h̲ak idib lad ga lad idib salina cruz idib c̲h̲ak neꞌy, nike xkedzdama lo neꞌyga saꞌnde neꞌg nalc̲h̲o c̲h̲ak.